<hesitation> Raha aminahy a zava-dehibe amin'ny tanora mianatra amin'universite satria mampitombo fahaizana ananjy akany le fahalalana ananjy avy tamin'ny lisea iny endaony miakatra amin'universite de mitombo de lasa magnagna fahaizagna ambonimbony koa izy magnagna maripahaizana ambony izy a de avekeo izy lasa olona ambony de a zava-dehibe amin'ny fiaignana ananjy zany le hinarany amin'ny universite.